﻿Ñanoi vaera mbaemimba reta ñaneretape, yanderimbara, mbaetiko tusei, sino que ñanoi vaera jaeko opaete ikavi, jare jukurai <hesitation> yambovia vaera yandere, yandeye, yambongaru, jukurai yayangareko vaera je, mbaeti se aesa mbaetita jokua aroiro, sino que, oimetako ñanoi opaete, ikaviko ñanoi jukurai vaeravi yande yaikua te jeko reta